मंगळार हो एक शांत, स्थिर दिस असे दिसता। सोमाराची धावपळ न्हय पण आजुना कामा करपाक ऊर्जा भर असता। हो एक दिस झाय प्रगती जाता आनी सप्तक वाता तशे सग्ले सर्के व्यवस्थित करपा सर्के दिसुक लागत।